Ntəm ntəm nnəna̱n ntəm ntəm nva unəm i fe nchəchang fe te, ntəm nva a ya pa̱ unəm nyi inan nyi. Aya pa̱ nyi inan nyi te ɓu ya ka̱ nra ìgwak, ɓu yà ka̱ nchang ìgwak, ɓu yà ka̱ ntəm ikangkang ko owan ɓu onəm va̱ təm datkulung ka̱ ɓu, ɓu yà ka̱ nra ìgwak, ɓu yà ka̱ nchang ìgwak, ka̱kul pa̱ nyi inan nna na ɓyen ji. A yà pa̱ u nyi inan nyi te, ɓu kpak iya̱m va̱ inan là. Ize inan là yà, iya̱m va̱ inan là te. i kung i ya ka̱she nnap nləla nsar nnap nlà ngbakgbak ka̱ nsar nnap nlà mpipe iya̱m va̱ uyesu là ta te nna ta̱ pa̱ i ma̱n owan yi wa nva i ma̱n ishi yi. I ma̱n inan ka̱ nkpata̱kat ìgwak yi, ka̱ nkpakta̱kat nrəng nnap yi, iya̱m va̱ i nəm pa̱ kap ûnəm uro te, i nəm iya̱m i nəm iya̱m i nə ro va I ɗom pa̱ unəm ta a nəm a yi nna kpa nna ta̱ pa̱, iya̱m va̱ u ɗom pa̱ unəm u ro a nəm a ɓu ka̱t te kang wa nəm u ro ka̱t. Iya̱m va̱ u ya ɓəɓyen iya̱m va̱ u nyi pa̱ nna ɓyen ji te, nəm nna oro kpa. Wanta te i na ntəm ikangkang ki ishimshe ɓu va̱ mmaɓu ka̱ ntəm ka̱ na. N ɗəngchi uponzhinan pa̱ uza̱ bol atun itun ìgwak mi, uza̱ nak nnyi na te nya nka̱mshi ya ka̱kul pa̱, pa̱ ɗəkər te, uza̱ wa yà nzəng ka̱ mi. Nda ro te, mi nəm iya̱m i ro ka yà pa̱ tar ka̱ səsa̱l ka̱t te nro te nrəng nnap ka̱she ìgwak va̱ uponzhinan i nak a mi te, mi ɓa mi dər pa̱ iya̱m va̱ i nəm unəm uro ka̱t te n là unəm uro te mi ya a tar ka̱t te, ɗom te a yà pa̱ unəm ta wa yà datkulung nggo te mi ga mi là a na pa̱, a yan nnap nlà va̱ ka̱ nla a ɓu mwote ka alum ka̱t te, ka̱t te ka nra nro watar te a tar ka̱t. Te i kashi n nəm ka vyal ka̱t te wa yar mpat a mi wanta na te nya mma ka̱ ntəm ntəm ikangkang ko wan mi. Mmami ka̱ ntəm ntəm ikangkang ka̱she nzhi mi. Mmami ki ishi mi ma a yà pa̱ mwote uyen mi a nəm iya̱m iro kang ìgwak lak mi te n wong pa̱ n nyám ntan a na te, n nyám ka̱ sa̱l va ka̱she nlàk ìgwak te, nro te mi ga mi rəng nnap te mi là pa̱ iya̱m a ta̱ n nəm ûyen ta̱ te n ngga n nəm ga watar watar. Te mi ɗa̱mshi ishi mi ka̱kul ipin a ya pa̱ iro mɓa nya mma nəm ka̱she nzhi ka ìgwak wong mi kang n gha̱n ka̱ nnap nlà ko kuma nlà pa̱ mmaɓu uyan nyi nnap ɓu nyi iya̱m va ta̱ mmaɓu na u nəm ka̱ uyen ta là a mi pa̱ o'o mmawo ka̱t. Ka a ya pa̱ ngga n dər ashishe ka n ya iya̱m va̱ uza̱ là te nnandər te, mi là a na pa̱ ikashi. Asa̱l va̱ n là nnap a ɓu ko te dakdak ka̱t iya̱m va̱ u là te nna dakdak. Iya̱m va̱ mmami ka̱ nəm ta̱ pa te, mmami ka̱ nɗyang nnap ôvan. A ya pa̱ wa nəm mpat unəm te ka̱m mpat ɓu, unəm ta a là mpat wò a ɓu te, Ka̱ mpat ɓu là a na pa̱ ikashi wanta na te ɓu ya ntəm ikangkang ku wan ɓu, ɓu ya ntəm ikangkang ka̱shi ìgwak ɓu. Iya̱m va̱ ɓu nəm pa̱ kpakta̱kat te, ɓu nəm iya̱m noro va uponzhinan i məma̱n ko. A yà pa̱ mmaɓu ka̱ nnəm ntəm va i rup ka aɗin aponzhinan te uponzhinan i nak ntəm ɓu ko owan ɓu te i yà ka̱ nɗaktak ka̱t. A yà pa̱ unəm va̱ mmaɓu ka̱ ntəm ka̱ na ko ka̱ mbəp nzhi ɓu nggo ko ka̱ che ranggo ka a ya pa̱ unəm va̱ nəm ikum ma nro ma uponzhinan i nak ntəm ikangkang i yà ki shimshe ɓu ku nəm va̱ ta kul unəm va̱ chwang ka̱t ma i yà nnap nnəm ɓu ma i nyinyi pa̱ mmaɓu pa te mmaɓu unəm ugi ba̱li ka̱t. Mmaɓu unəm uga nram anung ka̱t, i iya i na nnap na ka̱pal ishi ɓu i là nnap nlà ka̱ pi ishi ɓu pa̱ o nyi ɓu nyi nnap nnəm ɓu na ta̱ Ka̱ tak nnap nnəm ɓu na mí nyi pa̱ mmaɓu nza̱ apir anəm yà. Mmaɓu unəna̱n ɗò, mmaɓu unəm uɓa̱ngɓa̱ng ɗò ka̱ tak nnap nnəm ɓu i nyám te, i nyám pa̱ mmaɓu pa te uponzhinan wa yà ka̱ nnəm inok ka̱ ɓu te, mmami ka̱ nlà pa̱ re udanggo te a re ìgwak wò uponzhinan wa a ləp mpyal a na te, aruhuruhu itəm ka̱she ɓu. Te nna i nyám a ɓu iya̱m va̱ màl pu unəm ko. A yà pa̱ n nəm mpat ma na i nyám a ɓu pu nəm mpat te nna i ka̱mshi ɓu kpa pa̱ u mwo nchal nyar nnap mɓa̱ngɓa̱ng te ɓu ya ntəm ikangkang. Ɓu ya ngga mpyal ka̱ ntəm iriri ɓu ka̱ pal mbin va̱ ta̱.